Biby tegna malaky mandeha zao ôhatra: lôko regny surtout izy koa efa anaty rano igny tsy takatra mintsy regny de leopara, tigra, lion regny, de <hesitation> vorogno magnembana regny koa igny ts- sarotro indrihigny feky tsy takatra, de <hesitation> parasy na pia, igny pasy tô fa tsitanao fa ny biby tegna miadagna ndraiky ediny ôhatra sôkatra le an-tagnana regny, de <hesitation> lalinta, sababaka, de <hesitation> amboalava koa.